Mete ma au dadik pemandu wisata esa fo au atudu fe wisatawan ala mamanak esa so na, mafada hatoli sila mae mamanak ia barisi. Ma mamanak ia mana'a. Hatoli la ba'uk ka mai lo ia ndia karna mamanak ia neulauk ka ma mana'an ndia mana'a na nai be na matudu fes.